<hesitation> וואס די- וואס די ארבעט פון א שער מאשין איז. א שער מאשין איז געמאכט צו אפשערן האר. <hesitation> ס'איז דא מאשינען וואס זענען גרעסער און זענען געמאכט צו אפשערן האר פון די קאפ, און נאכדעם איז דא קלענערע מ- שער- אזויווי שער- שער... שטיקלעך וואס זענען געמאכט צו- פאר אנדערע חלקים פון די א- קערפער.